Other people children neh wor going to school my children neh to ley house a wor very embarrassing to me so I was jeh worry worry worry I go seh and all I put my market down my friend neh asking me what happen what happen but na everything man can talk to my utmost surprise I get one nor my sister in ley state in america I can’t really call her I can’t really bother her but I wor to my markay place I jeh saw my phone ringing when I go answer la my sister calling me from america something where I even explain to her she tell me how she been worry abor me she can’t get in contact with me she can’t tor to me for long time I say oh sister la ley country thing hard ho but na la I forget abor you before ley call could end she ask me for my children neh I told her say my children neh ain’t in school ley to ley house but by god grace everybody alright ley thing seh full my mouth before I could end ley call ley woman send my children neh school fee she turn around she send my bag of rice money. Ayy god la day a full my mouth I take a to be luck becor la day if na becor of her ay god my children wor na coming go to school la day a was a lucky day for me my mouth was full I know how god even touch her heart seh to call me to send me la money for my children school fee I was so happy ho I left my markay I went I pick up la money I carry a straight to my wife to ley house everybody wor happy ley next day my children neh went to school we register neh we buy la copy book la book bag everything ohh la day I can never forget la day, la day I wor too lucky becor I take luck to be something la you plan for you prepare for a bit a can jeh come and put smile on your face so la day pah I can never forget ley thing my sister do for me I wor too lucky becor ley get plenty people in our family when ley even call her seh in america she can’t even answer leh call and to be friend with you I na even talk to her for ley pass one year la day her own seh call me and anything I tell her la a she did for me oh god I tell him thank you la day I wor too lucky becor she can’t do it for other people in ley famorly but she did it for me la day I tell god thank you la day I wor too lucky.